Ya jadi engka olokoloq <hesitation> witauri de ya wa seddi engka iyaseng <hesitation> bawi yerodo bawi de engka <hesitation> sowana atau tarinna rilalenna temunna jadi akku nalampa kiq bawi na maderri kiq <hesitation> natoddoq erodo sowana na jadi eng- selainna bawie engka yaseng asu jadi yetu asu de metau ka ko asue apaq na yakku <hesitation> asu mabeccoq maderri kiq nokko jadi deq nasem- mas- jadi massembarang tau <hesitation> nokko jadi <hesitation> engka <hesitation> asu mabeccoq na jadi yenaro <hesitation> olokoloq <hesitation> witauri de jadi engka dua onnaq bawi sibawa asu.